Matetiky megnaka vgzetaly no tegna ampiasaignay ka zay mahandro ôhatra, huile de tournesole, huile de soja fa tsy mampiasa megnaka vita amina-biby lôtra na tsy de mampiasa margarine lôtra ka, avikeo ka fa magnano salady mampiasa, mbôla mampiasa regny ka, dikagn'zegny ee, karazagna araiky zay fôgna no tegna matetiky ampiasagnay